أول حاجة بنزرع حاجات بسيطة زي الطماطم والبصل والبطاط وما تحتاج واجد عناية، نجهز قطعة أرض صغيرة نحفرها كويس نحط البزور، وبعدها نسجيها بإنتظام، الشمس تديها الضوء، أكيد مش هيكون سهل بس ما فيش خيارتاني تتعلم وتحاول.